د میاشتني لګښت حساب داسي کیږي چې اول باید سړی عاید معلوم کړي. وروسته ټول مصارف پر څو برخو وویشي. د مثال په توګه هغه مصارف چې هره میاشت وي، لکه د کور کرایه، د موټر میاشتنې تادیې، د برق بیل او داسي نور. وروسته نور مصارف هم طبقه بندي کړي. د دې وروسته هر برخې ته ټاکلې بو، بودیجه و ټاکي تر څو د خپل لګښتونو حساب ور معلوم سي.